Mam san ni ta wum gɔregɔ, sɛla n ni ta wa'am mam puti'irɛ na de la vo'osego sɛla n ni ta wa'am mam puti'irɛ na de la pupeelum, sɛla n ni ta wa'am mam puti'irɛ na de la fu ti'isa dabeserɛ la za'a sɛla n nyaŋɛ iŋɛ fu vom puan ti fu nyaa bisɛ fu yeti fu iŋɛ se'em beere la n yilegeri la. Fu san ti'isa gɔregɔ zuo, fu ti'isɛ yeti ayi, dabeserɛ la ba'asɛ ya ti fu yeti fu vo'ose, fu tuum dabeserɛ la za'a gee nyaa yeti fu vo'ose fu inya bisɛ nyaa, beere la fu wan le siege tuum la bem. Mam san ni ta wum gɔregɔ sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ na de la, nɛra la a sira bee nɛra la a pɔga.